जू जैविक खाणों वंदु ऊ रसायनु और कीटनासकु ग बिना उगाये जानदू जने की हमा जैविक सब्ज़ी वेगी और फल वेज्ञा दूसरी तरफ़ जू हमा ग़ैर जैविक खाणों वंदु ऊ कीटनासकु और फर्टिलाइजर आ इस्तेमाल से उत्पाद किए जानदू जने की हमा फल वेज्ञा जू हमा सुपरमार्केट म मिल्दा।